Gny karazan'ny hany tiako zao nefa lafo mare, regny karazan-kany misy raha haza agnatin-dranomasy regny, ohatsy hoe misy kalamara, misy crevette i, de magnaraka an'izay koa gny tacos i, gny pizza a.